په الوتکو کې د ښکته کېدلو ګیر دا هدف لري چې الوتکه خوندي پر ځمکه کښېنوي. مهمې دندې‌یې: د الوتکې وزن واخلي او پر ځمکه یې وساتي. د کښته کېدو او پورته کېدو پر وخت ضربه کمه کړي. د سفر پر مهال حرکت ته اجازه ورکړي په هوايي میدان کې. یعنې، دا ګیر د الوتکې د خوندي کښته کېدو لپاره ضروري دی.